المعتقد المهم بالنسبة ليا هو الاعتراف بوجود الله و كنبغي نعلمو الاخرين اعرفو سبب الوجود ديالنا فهاد الكون و السبب ديال الخلق ديالنا و كيفاش-كيفاش حتى فهمنا العالم و فهمنا هاد الكون هكا غنكونو مرتاحين نفسيا و عارفين الدور ديال كل واحد١ فينا١